اقرأ حوالي تلاتين كتابا في العام، هزا عدد رائع. هل لديك نوع معين من الكتب تفضل قراءته؟ نعم لدي <hesitation> كتب كسيرة مسل كتب عن الفيزياء والكيمياء والانجلش.